Iḃe, híeḃo ifiaaxunahe. Toaxumiiḃi níhieḃi áñahuloġatia íźaixohe. Atiakadime niŝieḃuhe nizimerahe. Eḃe ámiñahuloniźanixoe. Amiñahũlõġadime nizimerae nínguedolem. Dõk móinitinźe źilamimiame źiminezimeralo híeḃinźe źíñadinidimedinie. Efiaġaɭoźixũẽ, ondineḃanźesa niḃurino eñaḃanedurinźe paskeefiaġaɭo ómu nuninźeom.

Híeḃo, síboḃurimbo. Híeḃo miñaini áhuśaġatia niŝehe níźanixoo. Atiakadime nixunihũġaŝelohe, túzuġuñaḃaġuzii. Hanehane ánehemeŝelo, nihienimbenixo, nirĩhema, noɭẽ añaḃanirĩhemanilem, sóɭeġu, erexaren kareko paske añaḃanixohe kareb, nikiẽl nixohelo, níġaruy níźanixoo. Amiñaxo hanehane, eñaḃanefiay. Áxo ahunew, áhuśaġatia niŝeḃ níźanixooboġufieko eñamehiime, atiakadime níɭeiźaiŝeḃu, ahunew nihẽe nikereko díli axoengemi, áxunihuśaġatia niŝeelo. Mósimomomuñasi nefiaġaɭo ome oinii apianźe, apiab ínźe baśambo. Mósimo toniɭeɭew eñaḃanefiai mímiadiemimimi nna. Iḃe tímoo. Eḃee amiñadianikiae, ñáso nuġukikia amiñaekia atiakadime níŋu nimbenizimẽ. Dépi anemeɭenikiae, átiakaruna naźanilimẽe, atiakadimenizimerae, eñaḃanefiai. Tóniiro deḃe díi eñaḃanefiai, díhieḃodi eñaḃanefiai oɭuaimikadime kúlu kúlu niźaniŝeḃue, nizimẽeniġaareko koakiemi kaɭo dó aḃanixoelo melele nihaneseeno, músimo eñaḃanefiay.